I polpi a viu ënt ël mar vizin a le roche, al an tüti custi tentacoli lunch, lunch o pi curt, comuncue cun le ventoze zura parei a pölu tachese a le roche e al an 'na testa rutunda e a pölu campé fora d'inchiostro neir parei për scapé pi ëmpresa